نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر خاصة الفايسبوك و تويتر خاطر يجيبوا الأخبار بسرعه و يكونوا متجدين، أما في بعض الأحيان نحب نتابع الأخبار عبر الأنترنت أو نشوف التلفزه كيما الأخبار في القنوات المحليه، بالنسبة للجرائد نادرا ما نقراهم قليل حدا يعني نادرا.